﻿Kua maerugua helado jei supe va oïme ko Camiri jeta oime, helado de chocolate, oime de vainilla, oime de coco, oime helado de naranja sabor a naranja, sabor a frutilla, oime vi <hesitation> helado de copa, helado de paleta, <hesitation> ɨndiveñova jare oime vi de chocolate ndieva opaete jokua reta <hesitation> se aesague